जन बिरल़ूं का बारा मां लोग स्वोच्दन छिन पुरणि बात, तन्नि कुकुरूं का बारा मां भी स्वोच्दन लेकिन, सि भी गलत बात छिन, गलत अवधारणा छिन, ज्वो लोगूं का दिमाग मां छिन। जन लोग ब्लोदन कि कुकूर काल़ू अर सफेद रंग ही द्येखि सकदन। बिल्कुल गलत बात चि। हां, या बात जरूर चि कि कुकूर कुछ कम रंग द्येखि सकदन लेकिन, काला अर सफेद रंग का अलावा भी सी भौत कुछ द्येखी सकदन। कुछ लोग ब्लोदन कि कुकरूं मां भाव नी ह्वंदन। कुकरूं मां हर एक चीजो भाव ह्वंद, यख तक कि तेते अपणिं गलत्यू भि पता चलि जंद।